ايوا أعتقد في فرق بين الثقه و الايمان الثقه هى تقعد تقوي في الشئ و الشخص بناء على تچربه و الحقائق بينما الايمان اعمق يعتمد على قناعه شخصيه و مشاعر يعني الثقه يمكن تكون مبنيه على دلائل لاكن الايمان يتعلق اكثر بالمشاعر و الايام.